Ada wor iran ada mal inama gudet ared ufira hihan ada akana kabd nam guded mata woitmare dos won akasit ada ishian ada dibin mal amtan sagale dabe naden wolchachate sagale daba wolgodomt ama wot ilaleno kamit sagale ir dabati bek ada ishia tan ada tunne sila lila jabesenii.